sína í gegnum lífið en svo kom skrímsli inn í

en ég veit að það geta allir skrifað sögur og sögur hafa fylgt okkur mönnunum frá upphafi góð saga getur endað í bíómynd eða útvarpsleikriti eða bók veit aldrei hvert góð saga getur farið er bær á norðanverðu Snæfellsnesi stendur í miðjum firði umkringdur fallegum fjöllum Kirkjufell er eitt frægasta fjall Íslands ef ekki bara í heimi og er alveg svakalega flott það hafa fundist mikið af fornleifum á þessu svæði og því er vitað að hér var byggð frá landnámi og mikið um að vera hérna á víkingaöld en það er líka nóg um að vera á Grundarfirði þessa dagana og þar hittum við þrjá hressa krakka ég heiti Haukur Smári Ragnarsson ég ég heiti Hanna María Guðnadóttir ég er tólf ára og

blóðga fiska svo er líka hægt að skera á sér puttann

minn er þessi bolti ég er búinn að spila með Snæfellsnesi í fótbolta í tvö ár uppáhaldsstaðurinn minn er Klakkurinn það er fjall sem maður fer upp á á Jónsmessukvöldi og klukkan tólf

eiginlega bara þorp Frjáls bær maður má ekkert fara mikið þetta er bakinu í poka mér finnst það meira vera svona úlfur þetta er leikhús

mjög lítið en mjög skemmtilegt og það er rosa heitt þar miðað við það

þessi fjöll er alveg mögnuð en hvað sjáið þið grýlu með poka á bakinu eða úlf eða bara eitthvað allt annað en þau Haukur Hanna og Alfreð halda

áfram að segja okkur hvað þeim finnst gaman að bralla í bænum sínum ætli þeim finnist gaman að veiða

eitthvað hjá Hrauni það er vatn sem er hægt að veiða fisk og afi fer alltaf og spyr hvort við megum ég fór einu sinni á sjó með afa vinar míns og við veiddum fimmtán fiska ég fisk sem var jafn stór og hann ég á tvö systkini ég er

ég á fjögur systkini

ég á fjögur systkini það að fæðast langt á eftir systkinum sínum það var kona sem átti páfagauk og hún var að fara í strætó og þá fattaði hún að páfagaukurinn mætti ekki fara í strætó þá laumaði hún

strætóinn þá sagði bílstjórinn er ekki gott veður í dag þá sagði hún jú

við vorum með leikrit hérna nokkrum leikritum það er rosa gaman ég er að leika út

Rifi ég var

ég kann ekki meira af þessu lagi

draugahúsið er eldgamalt hús ekki verið hugsað um það í mörg

það hafa ekki margir farið þangað inn því það er mjög drungalegt en það

ég festa heiminn saman láta eins og krabbamein og veikindi og allt fara ég myndi láta

stríðin hætta ég mundi frekar láta þau tala saman ekki hægt að hauskúpa brotnað eða eitthvað svoleiðis

mundi ég vilja að enginn væri vondur við neinn

í kveikt á perunni í dag ætlum við að leysa skapandi þraut á met tíma taka þátt í stórhættulegu spurningakeppninni eins og vanalega og við ætlum að hitta

við ætlum að heyra í

fyrst skulum við heyra aðeins í

og í bláa liðinu eru það Elín og Júlíus velkomin takk þau eru með klapplið með sér við skulum heyra aðeins í gula liðinu

eru búin að velja hljóðkút sem bregst við þegar hann heyrir

hræðilega hljóð en tekur upp tólið tekur yfir línuna og slekkur á internetinu það kannast margir við þetta en

bláa liðið kannski komið með forskot

þið fáið núna smá tíma til þess að æfa ykkur við skulum koma okkur fyrir þið eruð gulu prumpu sérfræðingarnir okkar í dag þið eruð bláu

dag með eitt prumpuskrímsli hérna nei hvað sagðirðu

tíminn fer í gang einn tveir og byrja

vatni held ég þið megið tína upp úr kössunum og núna eigið þið að búa til prumpuslím og í lokin ætlum við að mæla hvort

eitt stig á gula liðið

við tókum upp skemmtilega stuttmynd í sumar hvað var svona merkilegt við stuttmynd jú hún Snæfríður Edda átta ára skrifaði handritið okkur langar mikið að gera fleiri svona stuttmyndir og okkur vantar handrit þar komið þið inn í málið við ætlum að biðja ykkur um að skrifa

handrit og þið getið farið inn á krakkaruv punktur is

fengið allar nánari upplýsingar þar um hvernig á að taka þátt

að búa til skemmtilega stuttmyndir saman

átta x átta er tvö hundruð sextugustu

jú það er rétt heima hjá mér ertu ekki frá Blönduósi

er alveg eins þar og hér nei ég sagði ekki rétt frá fimm hundruð og tólf það er rétta svarið

þú ert ekki frá Blönduósi hvaðan ertu þá ég er úr framtíðinni úr annarri vídd sem heitir

í Reykjavík til þess að stöðva illu vélmennin frá því að taka yfir á Alþingi ef ég stöðva þau ekki þá munu þau stjórna hér

öllu innan fimm ára ókei ég heiti ekki Lilja það er dulnefni ég heiti í raun og veru

úps of mikið af upplýsingum best að nota minnis er þetta erfiðara en þið hélduð já þetta er pínulítið stíft

verða að soldið þykku

nú er hálfleikur hvað gerist þá babb spurningar það er fyrsta mál á dagskrá babb bara eitt á mann hvað stendur hjálmur svona

er líka komið að stórhættulegu spurningakeppninni og ég vil biðja hljóðkútana um að koma hérna til mín gjörðu svo vel og gjörðu svo vel núna eigið þið að svara spurningunum en það eru ennþá fimm mínútur eftir til þess að klára að búa til besta prumpuslím í heimi og þá fer tíminn í gang

Siggi stóri og og mangó og

best að hafa fyrir eyrun því

byrjum á bláa liðinu

ykkur tókst að búa til slím þetta tók samt smá tíma má ég taka þetta af já þið megið taka leppinn og þið megið taka hjálmana já takk glæsilegt hvernig er best að búa til svona

einbeitingu með einbeitingu þá fær maður svona fínt slím glæsilegt hvort heyrist eitthvað í þessu já hér er ég með við skulum kíkja á gula liðið hvað segið þið krakkar hérna megin gekk þetta erfiðlega já notuðu þið sömu uppskrift það er límið eigum við að heyra hvernig

já

er þá lokið í dag en þá eru liðin tilbúin í

það held ég nú einn tveir og byrja hún

tíminn er búinn þá hefur dómnefndin lokið störfum og talið saman öll stigin og þau eru bæði liðin fá fimmtán stig fyrir að búa til þetta

þar erum við að tala um tvö stig á gula liðið og tvö stig á bláa liðið þá er það stórhættulega spurningakeppnin sem að sjálfsögðu enginn vill tapa í og getur breytt öllu kláraðu

málsháttinn sælla er að gefa en þiggja sagði gula liðið og það gerði bláa liðið líka hvað þykir eðlilegt að prumpa oft á dag bláa liðið segir ég prumpa bara eins oft og ég vil en gula liðið segir fjórtán til tuttugu og þrem sinnum það kemur standa þessi svör gula lið þið breytið engu bláa liðið viljið þið breyta einhverju þessu síðasta

þú vilt ekki breyta því þetta stendur úrslitin eru þá nákvæmlega svona eina sem er eftir er að kippa í keðjurnar

við sjáumst aftur hress næsta sunnudag